Ny tantely zany da mampiasa ny tsilony amin'ny fiarova sy ny fandraisa andraikitsy rehefa misy ny fianakavia sy ny tragnony. Lafa i koa zany mahatsapa fandrahona da mandefa tsilo amin'ny fiarova sy ny fanasazia.